जो फोटो पड़े जो फ्रेम भी हो से ऎटुक हों ताकि जो फोटो ह। सेया कोरब नु हन ओर लम्बे सोमेय तक चोल ला।